أنا عادة أقرأ بين من عشر ألي خمسة عشر كتاب في السنة، حسب الوقت اللي أقدر أخصصه للقراءة، يعني بعض السنين أقدر أقرأ أكثر وبعض السنين أقل، لكن بشكل عام أحب أقرأ في مواضيع مختلفة، أما بالنسبة للكتب اللي قرأتها طوال لحياتي. أعتقد أن <hesitation> يمكن يوصل لحوالي مائة إلى مائة وخمسين كتاب، القراءة تفتح لي أبواب جديدة وتوسع آفاقي.